په نړۍ کې ډېر داسې کسان شته چې نوښتونه کوي. ځینې کسان برېښنايي وسیلې جوړوي، ځینې فکري نوښت کوي، ځینې په طبابت کې نوښت کوي او داسې نور. ځینې اختراعات یا نوښتونه یوه کس نه وي کړي لکه کمپيوټر خو د چارلز بېبېج په نوم ثبت دی. تلیفون مارتین کوپر اختراع کړی. انټرنټ ونتن سرف اختراع کړی.